<hesitation> heɓugol wakkati kuurɗo, ɗun burani kan kaalisi. Pasee ɓii aadama, soa heɓii kaalisi so a walaa wakkati a waawaa ñaande mo, a waawaa waɗde e makko ko muuyɗaa. So a heɓii kaalisi a heɓaayi wakkati duu, ɗun du nafaa walaa hen. <hesitation> ɗee kulle ɗiɗi kaa, ɗee njahadan nii non. Walaa foo ngel yahata woppa gonngel.